Dibbeala wida kerkka faiye iddi, ghelemeaka kon keno, in ghelemlogo, ay in taren faiyeka, shortitan tawalig, shorti shorti shorti torjorin, tarin fayeka agni, dibbeala wida minga fayo? In ghelemga dumosa julleka fayo, tawali gubaltan aoghtano julle kir kokosa menjo, agnafintan, ambo tanogo, uki tanogo, fugosi tanogo, jurte tanogo, wida gon kira gon sesoraeka faiyo, kawartteaka fayioso, tawali in kawarti kir oghtano kir waio, tani gon minga allo? In iddtoi minga fayo? Kira goni kichadeaka fayo, tawali gubal gubaltano kichadea kir kokosa menjo, girbaden ondeaka fayio, in kir in girbaden ondi, kira gon kiro, aoghtani, tieaka fayo, tii kiro, tarin fayieka, angiseaka fayo angise kiro.